يحتاج التمارين مدة عشر دقائق، علشان يحصل على لياقة بدنية، ويبقى عنده الخفة والسرعة في القيام بمهامه بشكل جيد، من خلال التمارين ال-صحية ،أو المشي المشي جدا مفيد لمدة عشر دقايق أو ربع ساعة.